biesinii akininii won sun uf dorgunii bif-bifgargalfet bif' bifgargalfeta bines ak gararan fan berum inin jir sun bare inin ijem sun ak laf sun jirt woishin in muken kasa, muken manjano kasa, harkum surran akumsun gar ufgalchiti ak wou fa dagarte ishi hin'nyan, ak biness fan dagarte- darge ishi hin'nyan ak biness fan darge ishi hinkaben binesum akii gararaat, gararaat akan bif badilifeta.